Ny rice and curry da sakafo fototsy a Sri Lanka agny. Iô da matetiky ampiarahandreo amin'ny légume a isankarazany sy hena. Da misy koa ny hoppers izao. Io karazana mofo manify sy maivamaiva izay ohanindreo ataondreo sakafo maraina.